Owe ni ogu ya gye mo owadole hani owe korore kpo ogwogwa ni oya dawa ni ikyeni mani obize okpuwa wa shagye ishinye era ho yaye be ha ni aba mo eno aba mo otu ishi oye ow agiso vese ya wole kinyakela ogu ya gege ya gye mo adole ha kwi inole ha ya wole ikweyi ko rore kpo ogwogwa ni oya dawa ni owe ni kuma oki ya shoshi ni ishi koza rore eno itikpokyi ime oya bose ole oshoshi odawo rore odawo gwogwa enonose owa odawo rore odawo gwogwa ishi nwashika ela koka ho okunu ni oya kela ni ama fo kamo omani wadole ha la ikeyi korere kpo gwogwa ni oya dawa ni ishi shishini owi fole oya bose ikweyi kini oya dawa ishi ho na wa gyo awoyagyawa ni oya base ishishini ogu woza koyawu kpase lalo oya mo yati kpo kiyawu ikweyi kini oya dawa ishi ko rore ha kpo gwogwa ha oyite dawa yuwa gye awa ma gyeni iinma a gese ishi oni yafu anuwa ba wole ba webe ho ikweyi kini agyo ni ishi nwashika kwo oyi ho. Kwo oza nye ni oyotuho danu ya dawa ishi ho aba gyo kwoiwo mo kwo e ogu a wese a vese yawa kole a muwa ba nyinya bawa ba kawo ikweyi kini oya daw ishi ho ni nye kozani koka ho vingawu ho kwi isigyi ishi shishini ase ya yogwu ogu kpi isigyi owa wa hole otisigya <noise> aba fo ba nyinya bawa ikweyi kini odawa ishi ho ya dawa oza rore ishi ni wako dawa ni so mani oni oya shoshi ana gyo awo ama gyuwa oya wole nobize yawa a kadawo kamo ishi no danu ni pin ya no gyo la Adonoza rore lo adano inyi gwogwa lo aba gye mo owashishe lo ama na dawi ishi ni wa ko dawoza rore o ga ga dawozaore ishi ni wa ko dawi inyi gwogwa oga dawi inyi gwogwa kisheno ki itikpokyi kpa keno onose owo ku okwoshi la aba gyawo ni wo adoleha ni awole ishi ni wa koza rore ni oya dawa ma kwo foza rore shagye aseni eneni oya dawo zarore yaya wa ya gogo kpo ashe gogo ni gyo wa dawozaro re kenoki kyemani mani oni totuse kamo ogwu ya gyase ni winole hin kpa ase ni wadole hin ni vebe korere kpoogwa ni oya dawa ishi nye ni aba gege ya gyo awo ya gege ya gyuwa mani oni ishi mani ng ya hagye mani vebe koza rore ko kogwu ma.